طبعًا إذا كان بإمكاني إني أتخلص من مشكلة عالمية واحدة ، <hesitation> بختار الفقر ،الفقر مشكلة تؤثر على ملايين البشر ،وتسبب الكثير من المعاناة و، الحرمان من الفرص الأساسية مثل: التعليم ،والصحة ،والغذاء القضاء على الفقر رح يحسن نوعية الحياة للناس ويساعدهم في تحقيق أحلامهم، وطموحاتهم ،ويخليهم إنهم يعيشوا بكرامة.